النوافذ او الشبيبيك الموجودين بالبيت الي انا قيعد بينو ، ااا تسعة تسع شبيبيك وكلتم يعني طراز حديث عملناهم بالجديد - يعني كان عدنا سبعة ضفنا شباكين اضافيين بالجديد